Mõõdulint um tuujaos, et asjo mõõtaq, et ku pikäq naaq ummaq. Vai ku lajaq vai. No et mõõdatki ärq sis, et et ku pikk vai suur vai lag'a määnegi asi um, mõõdulindigaq.